E- tenu ebiyeme ubow mi vamiyena, mido ku tenu ebiyemen, ayime otuma seko mekpeyo kpei midaderite mu unatenu ebiyemen meka midayorte oyor, ubow ome numina, tayo utule midoko mikperi imome, mikro dokote mu ovai kpekpena me do <hesitation> ogenamu obieya mu idomu nu neni, eniabokonu eva mekpe kpinuya, kpedo mina iwin imome do oya ma utul tenu mibiyen do migune hine, kamu abow emo, oyi amin ka eni mekpekpanke do me yowa miwin ovu, do mina inunu abodo, ewei ovo etol tenu ebiye meda dodene amin, medo igiri ginam oso mina ukpe ohihirade ma- a oyitul tenu ebiyemeni do miyaw nu iviomdioma iyamiko me okove, me yi ibam egbany nayor tenu eson yemamu onatenu ebiye mu midio muse vom miokive oso ubokam asuei maa miye tul teyo iyin ivom dioma iya komen okuve mekperi oso inututu ovirivi oso ovrivi dokamu inunu iwol mu ubow me oyin amin kpekatu inun nu iwol ewenu abonu me yor edigbomase, edimoyi ovo ohovi eni evata tenu ovai osonume. Do mikro yaw nu ivi vora mikwekoyi eni okrova mepkepkena, kamu ubome utul do mikro miveke do iye okonu mi derima nou ikpepenu ede, aminka yeinum nu ede doekrenu abom mu krome emedimo iwin ovo kamute nu ikroke uboyoka mikro vekenu oho mimeme okonu eni abome yena do mekperi, ewei mamu inina tenu ebiyemen, abow imu, agwane nume akperi unuoyen oso, oyikpei owei miyen ma- a uder upkeyor ukpe ohihar ma- a mikro tul tenu ebiyemen, oso ukro yorte ukpe vivi okroyaw yonkomete iye inunu medimose ivom me ukuva, utul le teyo ivome mudioma eyan eweyovo nu baw nu me ebiyene asutovi nu emo mono, but me me yan oyi inunu midiomuse miva mikperi ewei mamu inina tenu ebiyeme nu, inunu migrese teyo, me blese okonu me dodo eye amin kam edakro dodo mete amin yoka iyi winkio kikrebaw iyenu edu ivom dioma nu oso oyame yaw tule senu teyoyo oyi, meme kperbaw do emaderi mikpri ewei ederi oho eya enutumanu eyakie unuyen ewei oso mamu oyi kpei. Nu egi okpan, yenam itel tenu ebiyewo muwin ukpeyam na oso okoya mu yon kowa muiwi inu asuwo iyeinum nu ivovo, ohonu teyo utule iyan ivom dioma mikome ukove mikro yan egi miyaw mikie unuyan oso muode osonu wo oyei nukro ude evinu oyamuvor me.